Injé umunéjool béloob basiléroli bara babé baan irégmé nicaméné: bucaŋéén busa, étooj, uwoga, sibuur, éñulbañul, soon sifééŋ, soon sikuub, suhu, bucaŋéén bahahay soon batanj, soon ékangul, soon bupimbéén bara égéés